ציינדלעך פון א קעמל כאפן אריין אין זיך די האר ,און ווען מען טוט עס אדורכפירן טוט עס ווערן אויסגעצויגן אלעס אין די זעלבע דירעקציע די זעלבע וועג, און דאס מאכט אלע האר שיין אויסגעקעמט אן קיין פארקניפונג אדער סיי וועלכע אנדערע פרעמדע מאטריאלן וואס געפונען זיך אין די האר.